.هو، دا یو ښکلی تخیلي نظر دی .د بوډۍ ځاله اکثره بې رنګه یعني شفافه وي، خو که تخیل وکړو چې دا ټالونه بیلابیل رنګونه لري لکه سپین، شین، زرین، ګلابي او داسي نور رنګونه نو د هر رنګ لپاره یې یو ورته رنګ لرونکی ګل تصور کولی شو